Kwatite ainaa iviee jama <hesitation> jaamakuta, kuteta aina yakwanza ni kuteta yamakuta ya alizetii, na makuta yangii yang'ombe, amakuta ya alizeti ni komonimirie novuna maana nudo nutoa na mashine nuuchuja, koo makuta ya ng'ombe, makuta ya ng'o- ng'oombe wouchinjire, nochuja makuta, nochemsha maana novikire <hesitation>